Amatungo agu ndakunda nyowe, ndakunda ente, ndakunda embuzi, ndakunda enkoko, ndakunda pusi, ahaakuba ekirankundiisa pusi, naaba ntungire pusi, tinkaabaasa kugira embeba munju. Ekyo nikyo kyokubanza, nigwe mugasho gwa pusi ogundareeba ahabw'enki ndagikunda. Ndakunda ente, naaba nyine ente, abaana tibakaabaasa kurwara mutuku, abaana baranywa amate, mbone amashe, mpinge gye mbone n'akaseete, <hesitation> ekyo nikyo kirankundisa ente. Ekirankundiisa embuzi, n'embuzi raanyongyerera aha ntaasa yangye. Ekirankundiisa enkoko, enkoko erateera, abaana barye akanyama muuka, kandi tubone n'akaseete, nikyo kirankundiisa kutunga nyowe.